La jéry ýn ekiee’ nóoó ká’ re nɇ, lakú xen nóoó ejuⱥⱥ’ ráa’ Nutrioli xín <noise> nóoó eja ýy kiä’ sóya ejö nóoó e ée’ lakú tá’ dsa imy líi lɇ dsóo kié’ ajiama’ joo’ ere é’ nóoó ejiä’ kí ejö bá nɇɇ’ nóoó ejuⱥ tý oo enⱥ’ re é’ e la nún e ajiama’ ku jó dsóo ekiä tá’, lakú dsa i kiä nóoó, i kiä to núu, i kiä, e ñǿǿ ii dsa i re iaa jy uÿý, jy mý dsí jý, mý pul <hesitation> mý pⱥⱥ’ lajy, la jy mý jé jmⱥⱥ tá la ïkiera my oo’ mý tuu’ kieera e dxí óó’ dsira nɇ kö’. Laku dsa i lɇ dsóo kié’ ajiama joo’ ere é’ eta jmíi’ lɇ nóoó, la nɇɇ’ nóoó ekïa sóya nɇ byga nɇɇ’ kuɇ dsa jmⱥⱥ oo júú ere é’ ta’ o ere kiéra jná dsa i lɇ la’ kié’, jötu la ku xen nóoó ejuⱥⱥ’ra nóoó ekiee’ girasol kö’ jö, nóoó exin patrona juⱥⱥ rá ejö nóoó ejoo’ re é’ ta isýy’ dsaba ejö ki dsa i dxún <noise> juⱥⱥ’ ra jö i ajia’ ä’ kiä dsóo i i dsa i jóo’ re é’ nóoó jö, joo’ kié’ rekiera ta jmíi’ lɇ juaa’ra nóoó lakú eajia’ mylíi kiära dsóo re juáara jö, la’ re lɇ juí kié’ nóoó bii ñǿǿ ii nóoó xa kílaro la jy nóoó jö joo’ <noise> ere kiera ba Jónɇ, x aba nóoó nɇ e re lɇ í’ ere kiera jnⱥ dsa i jⱥⱥⱥ mɨ líi kiä dsóo, la nɇ re lɇ júu ekiee’ nóoó